یوٗنٲنہِ ضِیافت چھِ یونانُک تہٕ یوٗنٲنہِ باشندٕک ضِیاف۔ بحیرہ روم کین واریاہن باقی ضیافتن سۭتۍ مشترک، امچ بنیاد چِھ کٔنٕک، زیتون ہنٛد تیل، تہٕ شراب کیٛن ترٛین پیٹھ تھونہٕ آمژ۔ اَتھ منٛز چھِ سبزی، زیتونُک تیل، اناج، گاڈٕ تہٕ ماز استعمال یِوان کرنہٕ، یَتھ منٛز سورٕ ماز ، مرغی ، نالہٕ تہٕ بیف ، لیمب، خرگوش تہٕ ژھایہ شٲمِل چھِ۔